سقافة الصين تمتاز بتاريخها العريق وتقاليدها الغنية، <hesitation> تعد الصين واحدة من اقدم الحضارات في العالم مع تاريخ يمتد لاكثر من خمس الاف عام. <hesitation> تحتوي الصين على مجموعة من الفلسفات والاديان بما في زلك وتوية والبوذية. تؤسر هذه الفلسفات على الحياة اليومية، يوجد بها الادب الصيني له تاريخ طويل، ويشمل الشعر والروايات والمسرح. من اشهر الكتاب يمكن الاشارة الى لي باي و دوفو ومويان، ويوجد فيها طبخات <hesitation> يعتبر المطبخ الصيني بتنوعه واستخدامه من اكتر الطبخات الجميلة.